Tëtäguasu Israel pe oiko vaereta guinoi mopeti <hesitation> ara templado jare <hesitation> ara tropical jokuae oipota jei jokope guinoiye, ye araku kuarai oë, jaereta omboyao mokoi estaciones pe, oime mopeti ara iroi jare ama oki kua omboipi araamagui jaema opa yasi <hesitation> araivope jema iviakura omboipiyave jokope oajaeteyeye opa mbae otini kua oasako pandepo yasi